عندي أكيد عدد من أبناء عمتي وخالي تقريبا ستة أو سبعة لكن ما أراهم بشكل دائم بس إذا في تجمع عائلي أو مناسبة نلتقي ونقعد مع بعض كل واحد مشغول في حياته وأشغاله بس لما نتجمع تكون الأجواء مرة حلوة والضحك ما يوقف. العائلة لها طابع خاص مهما كانت المسافة أو الوقت.